Karazagny fianga. resaka fiangaliagna raha <hesitation> zava- kanto aiko zô ôhatra fangamboaragna <hesitation> resaka moziky fandihizagna fangamboaragna instrument fagnaovana décoration sy ny tarigny <noise> magnano sikotro magnano sculpture.aa magnano raha vita amina poterie.yy